La iná kainina, kainina xa iki ñoko, xa kua tenini dodxhi, te xhitoxi te kexhi ke hun corre pues corre te al enemigo, nayido kano xakuanti xhinoti nida xaki xa'á ndú, noxaió nayivii kuia tela iná ñoo teñadi ñaniyuxhi, kida defender nida xahio xhinó uj. <hesitation>